﻿Mopetï auto guiraja oime <hesitation> imotor, oime gasolina jɨru, oime ɨrɨru, oime guirajavi iapo iguata, rueda oimevi guiraja volante <hesitation> kiraita omboguatava jare guirajavi icaja de cambio oimevi jökë reta guiraja, imaletero reta, opaete joku jokua reta